Sor sor ì wɛɛ a donu naa sua kor ɛrɛ kèn Bari dem mda doo Bari dem mɛ doodoo nee mlunee loalu kor m yeekèn pya nee le sa baã su baa ne m ɛrɛ ge ale yeeh baa nee ba eeh su then ziinu ana wɛɛ mɛ ìbere nor sor mme yìì tɔ̃kpa bu zua kìì a deme ì yìì kìì pya bue doo nu a lu ɛm-ma-ɛp ìne kor ì agara anor kpugi ba wɛɛ yere tèn sa kor a yereba loo kpugì school ee kpugi tɔ̃kpa sa dɛɛ ba serelo ɛm-ma-ɛp mbee aa nee dɛɛ ɛrɛ sor sa büü kpa a nɔɔ-ne mkor mbee wene nee ba dah lee maadah ebìa kwene yaa tae bìra dɛɛ sor ture na bee sa ba yere na bee yeeh sor m ìna lokèn m bee sua nee kor e meah doo ro m mue ge kor ba nee kpa kor ì agara m agara nee kpa kèn m dap agara doo mne nee kpa kèn m dap doo nee doo kor mala lu nee a naa wɛɛ dɛrɛ nyìe nor pya nee pya nee baa bìp-ebìp zii but mda m bee gbì a bìp-ebìp pya nee m egere agara kpaa kèn m dap agara doo sa wa tenma na kpa ne sur-a-ina <noise> dɛɛ ba wɛɛ sere nua dɛɛ ba eeh sor lo ɛm-ma ààtɔ. M da m bee bìp-ebìp lorgor nee m ɛm kèn mala ɛm doo sa tema na kpa dɛɛ a ìna dɛɛ nua dɛɛ bae bae <noise> nee enu a nyɔ-ne m bee sua nee kor mɛ a lu nu yebe Ka bue ele a lu nu ba tere e kpoora bee mada lu nee kɛh bee būb sorba buete kuebee pya tèn ìbee lu maa ìì ìyeeh lu nu a lu nìa-tup ìì wɛɛ le lokèn, ba kue tua-tuah nee kue baa nee tua-tuah nee bee lu na kooh e mbee sualoo bìe lokèn kue loo a ɛrɛ baa nee kue mmɛloo ere lóp nee mle aa bura seh na bee yììge yèeh a taah lo zua lu sor m bee ɛrɛ lorgor nu lo kpugì ãã wɛɛ mɛ kuì loo kaana lo a yere yeeh kpugì lomkpe <noise> bìe tɔkpa ba èna lóp-ne-zìì lop-ne-baa lop-ne-taah sa yebe nyìe mɛ ma nornu kor mɛ na bee naa le na yeeh lo a ɛrɛ lop-ne-mà m da na bee <noise> eebu a bee mɛ le loo ee nee baa dasi kue aanor lo dɛɛ m bee ɛp aba mm sa sua kormɛ ɛrɛba sor am le zìì kèn ba doonu a doowoh M bee ere ãã bor M bee sua kor ereba kèn a meah doo m mɛ le yeeh lo sor tèn. Ba seh nee kèn nor nage loo dorna sor maa ina naa baa kpa bee dem gbene fɔ̃kpa lo sor ama ba naa kue na yebe nee kpaa pya ba sua kor a dap doo leelee ma ba wee kue yeeh lu <hesitation> tup-ne-eretaa ü enghen tenkẽ loolo em-ma a doonee naa lu lo em-ma bee lu sen-kèn aga ẽẽ loo tua-tua kèn a meah doolo sorsor naa wee le loo <noise> bane kwene ikpirii-sor kor isor dah m doo nage kpaa kèn ne agara doo sa na eebu norbe kor aa nage sor ba doo nee sa aba lo dee ba yira sa nenee sa ẽẽ kin i teb do mle nage yeeb pya ba ere ere yiba sor ee maa mue korme ere a gborso lo ee nyigea nee bunɔɔ sor me yii tɔ̃kpa mbee kii ken mbee kii wee tam iwee bui fip-tuki aba taah anor m torn me lo gbara a ere lokèn sua kor nebee form aba sor a mue ken torn dum sa kèn torn dum sa kèn su loo yere loo tam doo looye su me loo a sen-ghe me gbi a yiikooh m daa m bee sua nee korme me bui ẽẽ me loo maa eeh sor a ina dee yi korne <hesitation> maa gbi a kii tɔ̃kpa me m bee em-ema me kii tɔ̃kpa a kien ye kaana kaana kor m bee kii sa a doo kor a doo zii gbenenu mbee em-ma dẽẽ sa me ne. Baa-tup-ne lop a bɔp kpugi kor m sor kuma ee wee a kpe kpugi loo naa tɔ̃kpa a lu nu maa wena korme me nu ahu then doo m tere nyie nor nage taa lo sor i em-ma sa ama ere a do pya ale loo tɔ̃kpa a tataah loo tɔ̃kpa mda le ama ẽẽ ba sua nu ee mda ere ba kèn meah doo mbee were loo a yere ee were kara ere ba sor mai le kii wee a em-ma mlu mbura ken teeh doo sa m da em-ma le ee loo pya loo nee mda wee em-ma dee kor ale me ba ee me nyo bu kpa sa nyaanwo ama maa lua nee ee ma aara tɔ̃kpa msua kor me maa lua me bam bam bu bam ee me loo sa doo kor me ere ba nu m gbi a ere bee egere me sira nee kpa kèn m gbi kor a meah doo mor m dap-lo a kpa nu a nu maa muena a doonu eema ere ee alu nu m bee em-ma dee.